Amboniny tany eto, tsisy raha tongalafatsy hoe azo antoky zao na olombelo mitovy amin-tegna samy olombelo aza tsy azo antoky na gn'anakin-tegna nateraky tegna zao aza tsy azo antoky.